रेज़्यूमे में आपके व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा, कार्य अनुभव, कौशल, और उपलब्धियों को संक्षेप में शामिल करा। यह साफ और पेशेवर तरीके से लिखें जांदू छ, और ध्यान दें कि जानकारी प्रासंगिक हो। बुलेट पॉइंट्स का उपयोग करा और प्रत्येक अनुभाग को स्पष्ट रूप से विभाजित करा।